تظاهر بأنك عميل سري بمهمة للتسلل إلى منظمة إجرامية. ماذا تفعل؟ أول شي، أجهز هويّة مزيفة، أكون شخص عنده ماضٍ يخليهم بيثقون فيني أبدا أراقبهم من بعيد، أفهم كيف يشتغلون بعدين أتقرب منهم بحذر، أدخل بحجة إني ا <hesitation> أقدر أقدم لهم شي هم محتاجينه، مثل مهارة أو معلومة وبطول الوقت، أكسب ثقتهم، وأجمع أدلة تكشف نشاطاتهم، وكل خطوة محسوبة عشان ما أكشف نفسي